Zao ñy fandehany laha zaho ro hamea karatsy ,hamea sary tany aho mitariky ahy aminy ñy hanaña. Tsy engaengako laha tsy hitako ñy hanañ'eo ,mila olo ho namako aho ,handeha aminy hanañ'eo ao ,hilanay roe hanañ'eo ,la tsy mijano rahay e laha tsy hita hanaña toy.